Si'o besirgu, oho itina kabe, gamiba di sakla daba jefere, di hola daba jefere ba dhi donari, amma dinarra'i se wa katinya amgon diha bata.